Ман то ҳол дар Филиппин набудам, вале фарҳанги он кишвар ба ман бисёр ҷолиб менамояд. Филиппин як ҷазираҳои калон дар ҷанубу шарқи Осиё аст, ки зиёда аз ҳафт ҳазор ҷазираро дар бар мегирад. Фарҳанги он омехтаи анъанаҳои маҳаллӣ ва таъсири испанӣ, амрикоӣ ва осиёист. Яке аз аввалин чизҳое, ки дар бораи Филиппин мехоҳам гӯям, меҳмоннавозии мардумаш аст.